Elegbiah hihahe kpa khiowere okpakpemho oghena no mameh vare agbor eruelor ekpemilihu emamoheluyame wornagborna, lagi etse biah ekpemor yor emoyahe geriamele eolegbiah, elota, elekhua, lagelokhode, ekpe moyo emami lokhelu, ame since natfeme ezogbor oboh, oghena okhala nododa kpo hulikhalayemeh omoyola, then ukpele hamo ekhe justi herioyo tsa mia kha niya ye aye tsawa mie ye adetue area ue normally lle ababohedokpo halamiomalale, nabare sesagbor gwala oghena okhala nodo dakpo tsi akhaya nya okhayo, aguero aya kole marare danonukpele lageamore wuewhe nor oghena oge rokheoya ughialo, omime mewo eyohamie guorena oghena okhala oghena horekpagbor khala ama mah naya etsako mah naya auchi oghena okhala yamah mahyakpolo ghallo ye amorluyamah humamokhala itsihilo oya whewhe akha khege mior oghena omamo khalamah okhala fuoh. Afunitsololi maleyele omo etsota akpahe riodator hakhamiemho naye ze gaoh ha gioh akpishakpo hasesegbehor amor hakhe ge guere ayakelemho itsi egbe zaivo ogbo abakili amor ayakile ogbe gwe akha iye mhe akpisha akhayemekuegbewor nabor kila arogbe knuegbe akhaligemhe nitse amor nabor oya rumeleyalo, akhayomhe itsi okpekholo, itsi opotso, arorokpo ama arorokpo emikieguero oghena okhala oghena okhala <hesitation> hiloma justi luoli oghena okhala yamagbe somaya justi chyatiri ghili laloafunitso lilomareyele <noise> emiyohanue guerena loli wa moh enaya nakelemavaro na wamami khala nisoalasonaminonayama wamamikhala, iyomegerunukpefena rekpemi wa yemiwaluna <noise> eniklualuloguero elokhode enelokhode olulomimiegbe hilisi machine nitse ekeluomhe guere una ukpakwilli uhesena. Oghenameh losimimehohukpelela oh ififakhakha opotso oya ruko fiame khakha <laughs> onukpelela oghena losi mimhoya egieh eh ama iyoma hudegbeme gbe <laughs> igomadegbemegbewor <laughs> lali iyoma hugueme mehase oni machine la hilikue ke scorli yebige well oghena khaha iyowa uki okpa uki eva hilu layonowa emakhemie akhemiona, hi quanutse wonowe hilimion oghena okhala yamegbe amor me egieh me gbe oh ogieh meh uyonuyakeleiho opotso uya fia khakha ha onizaivo la egieh me ere gieh meh ekpabo rare giomeh ekpabo but makuokeheyor oghena okhata makoduagbemare marekuekeche gbegualo ekpekholo ebada ole okpekhoto ababehevarokpo ola vare lalo afunisho oghena hilomayayalikie run hor mah package oh. Ma run oh maluemimayohalu lah afu nisho oghena oghena lomuokpabor inuoya, so emikelemeguoreha lohi emonisime nize moh accident la nize che etfe otor oghena simi megbe hilakhiloluo opotso but opotso laheroyo iyakhe lowo opotso noya dume gbe hahu opotso okiki meh, hufiameh okaoka valo ma awe vala mobor <laughs> oghena khala gbe oghena okhala oghena okhala emionemho <hesitation> emionemho oghena okhala lah afunisho oghena lilekueyele hikhi laliafu oya hulu kwekieye lor oghena okhala gbe ameh. Oghena oh,